Birinchi navbatda tirik qolish uchun boshpana va ozuqa manbaiini topishga harakat qilardim. Va bularni yo’lga qo’ygandan keyin umrimning oxirigacha to’g’ri ibodatda yashashga harakat qilardim.